ديما أبناءك العم أربعة وديما من أبناء الخال أربعة، لكننا لا نراهم لأن كل منا يجيء يجلس في محافظة مختلفة عن لأخر.